د پیرو هیواد په لاتینه امریکا کي موقیعت لري چي ډيري خلک یی مسیحیان دی او رسمی ژبه یی هم هسپانوي ده د پیرو موسیقي چي ده د ګډونګ په نامه ددوی د موسیقی یو طرز دي چی دا طرز چي ډیر مشهور دي او ددوي په ملي جشنونو کي ددی موسیقی څخه استفاده کیږی او دا موسیقي ږغول کیږی. آ ترڅو خلک تري خوند واخلي